<noise> Lallay haa mi laara mi numta. To mi njanngi deftere kapade jedidi e nder hiitade. Haa gemdam am bo mi njanni deftere no no yotti ojinere gotere.